Akukeru koño cuhci onré, onre nikunru xhiko ján ho o onre ni inró pastilla jan kuu onré akuu kenró koño, cuchichi ndaño njunai aku kenru kuño cuchi kau kuandu noko kanino kuenró, akuje koño cuchi ndanujuna kuño cuchi njero ndojo tuku ñuñe chivo ján ha kukenro chiko ndañunai akundadaro chíkenro nichivo ján, chiko kunru jachinro ñoo ñunro ndunka, ejuna nayuu hi ndei niyei koño chivo ján nduu yei koño cuchijan joka i inixu yee akukero kaukunru onré kenro, jani yandui yaniña ninuñunru nakue ña'a ñenro ndeniunuru kojan niñan nduru te yenro koño cuchijan nuu ndaño njuni keró.